Ave, ciertu es que'l sel umanu voluciona más lentu peru voluciona tamién. Es izil, se morifica genéticamente assinque si la tenología mos premiti de morifical-mus genéticamenti pos está bien. La breva es quién sea el que barajea essa tenología de morificación genética, porque si quea enas manus dunus pocus pos sedrá orrorosu i si concedemus de que sea de dominiu púbricu pos sedrá una volución de tola umanidá.